இங்கிலாந்து அதன் இடுகை முத்திரைகளில் தன்னை பெயரிட வேண்டிய ஒரே நாடு. லண்டன் கடந்த காலங்களில் லண்டனியம், லுடென்ன்விக் மற்றும் லுடன்பர்க் ஆகியோரும் கடந்த காலத்தில் இருந்தார். ஆம் ஆண்டில், கிறிஸ்துமஸ் ஆங்கில பாராளுமன்றத்தால் அகற்றப்பட்டது. இங்கிலாந்தின் வரலாற்றில் குறுகிய யுத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது; அவர்கள் ஆம் ஆண்டில் ஜான்சிபார் போராடியது, நிமிடங்கள் கழித்து சரணடைந்தனர்.